Jenis olahraga ia bau'uk a tehu au alelak kada hida, olahraga bulu tangkis, olahraga bola kaki, olahraga bola basket, olahraga bola voli, olahraga bersepedea, olahraga tenis meja, olahraga tenis lantai, olahraga senam, olahraga lari.